ایسوں ایک جانور ہے جو دنیا بھر میں اپنے اچھلنے واسطے فیمس ہے۔ دنیا اس جانور کو کنگارو بولتی۔ یہ جانور آسٹریلیا کے جنگلاں میں زیادہ ملتا۔ یہ جانور بہت اچھلتا رہتا، اور اس کی باڈی، فزیک ایسی ہوتی مانو جیسا کہ کوئی بڑا پہلوان ہوتا۔ ایسوں خطرناک جانور ہوتا۔ جو اپنا بچہ جب دیتا تو اس کے پیٹ کے آگے جو پوتی ہوتی، اسی میں لے کوں گھومتا رہتا کئیوں مہینوں تک۔ یہ جانور اپنے اچھلنے کی وجہ سے بہت فیمس ہے۔ پھر ان کی طاقت ان کے ہاتھوں میں ہوتی، اسی وجہ سے بہت فیمس ہے۔ یہ جانور کنگارو کہا جاتا، کنگارو اسے دنیا بولتی۔